Sipaq masabbaraq iyaro parelluna liweq makkegunana sipaq masabbaraq e narekko maelokkiq mappatuju deceng parellu siseng diaseng sabbaraq nasabaq iyapi napura iyapi najaji agaga e narekko sabbaraq i tau e nasabaq nako caiqmi bawang nessummi bawang dedeng- deqgaga tu deceng mulle mita eloqkiq magatti siseng aga-aga e deqna madeceng siseng nasabaq nessummi bawang dipattuju iyana narekko majjamakiq sabbaraqkiq diserakang maneng lo ri puang e engka tu matuq deceng mulle diita yang penting maelokkiq sabbaraq